ترى عادي شعور بالتوتر أول ما تتكلم قدام الناس كلنا نمر فيه ،بس في طرق تقدر تحسن من نفسك شوي ،أول حاجة تتدرب قدام المراية ،أو قدام أصدقائك قبل لا تتكلم علنًا علشان ما تتعود عالمواقف ،ولازما تركز عالهدف والرسالة والإعداد الجيد كمان <hesitation> بيساعدك كتير كتير.